I vizin a sun propi fol, al an dime chë mi fas rümur tuta la nöit, ma al e impusibil perché mi dörmu la nöit e mi maznà co a devu dörmi e cuindi al e propi impusibil che che mi fazu d'rümur ën la nöit